لو كان بإمكاني انو أشهد أي حدث بالتاريخ غاح اختار بناء الاهرامات - اغيد اغشع اشون شالو هاي الكتل الضخمة وبنو بيها الاهرامات ، اش كانو يستخدمون، يعني لان بناء هائل ونظامي ، فيعجبني انه اغوح اغشع اشون